Ꞌnaⁿ na cwichuiiꞌ na nleixmaⁿ quiooꞌ na chmeiiⁿ ndoꞌ na catsueꞌ joꞌ tsuu tꞌmaⁿ na xuiiꞌ na laxmaⁿ na cwii cwii quiooꞌmꞌaⁿ chaꞌ na chmeiiⁿ juuyoꞌ luaa cwii quiooꞌ na titꞌmaaⁿcheⁿ cwii quiooꞌ na nchii na wꞌii xjeⁿchaꞌ na catsueꞌ mꞌaaⁿ catsueꞌ na wꞌii, chmeiiⁿ jeꞌ xontꞌiaa na cwii chmeiiⁿ na nntsꞌaayoꞌ chaꞌxjeⁿ cwii catsueꞌ na janomyoꞌ na nntꞌuiiyoꞌ, aaquiiyoꞌ tsꞌaⁿ taꞌnaⁿ mati jeꞌ chmeiiⁿ jeꞌ juuyoꞌ natsjom wandoꞌtiyoꞌ nchii chaꞌ na catsueꞌ chmeiiⁿ manquiuuya na juuyoꞌ joꞌ tsuu juuyoꞌ chiuuwaa na waayoꞌcheⁿ xuiiꞌ cwa jeꞌ catsueꞌ jeꞌ catsueꞌ juuyoꞌ macandyooꞌti na yati ñꞌoom juuyoꞌ ñequio tsꞌaⁿ ñequio tsꞌaⁿ ee juuyoꞌ chaꞌjom cwii quiooꞌ na. Nnda̱a̱ na wjaa wjaañꞌoomꞌyoꞌ yuu na nntsaꞌ tsꞌiaaⁿ chaꞌ na nnꞌaⁿ na cwilꞌa tsꞌiaaⁿ quio tyuaa naquiiꞌ jnda̱a̱ nnda̱a̱ juuyoꞌ na jaañꞌeⁿyoꞌ ñꞌeeⁿꞌ yuu na nnteijndeiiyoꞌcheⁿ na nlꞌueyoꞌ nantquie joꞌ luaaꞌ ntyja ꞌnaaⁿꞌ catsueꞌ ndoꞌ catsueꞌ manquiuuya na mꞌaaⁿ catsueꞌ na wꞌii ndoꞌ juuyoꞌ nntseixuaayoꞌ, nncjayoꞌ jndye quia na cwii ꞌnaⁿ na ticjaaweeꞌ tsꞌomyoꞌ ndoꞌ nntseixuaayoꞌ ndoꞌ nntꞌuiiyoꞌcheⁿ joꞌ luaa na xuiiꞌ na tseixmaⁿ cwii chmeiiⁿ ndoꞌ cwii catsueꞌ.